Jue nak dun ya mas yepyë yëdun xa'ajpë futbol madë yë omyë kukasëp jue yë xa'atyë basquetbol je'e nak dun ya mas yepyë ya teka'am.